أفضل ذكرى بطفولتى، كل الذكريات اللى مريت فيها مع والدى الله يرحمه، وي- ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله، كانت كلياتها ذكريات مرة حلوة، وو- لآزم أعتد فيها لأنه ما فى رجال إجى بها العالم مثل والدى، وبالنهاية كل فتاة بأبيها معجبة، هو جعلى مرة معجبة فيه.